زه لومړی خپل موبایل اخلم. بیا خپل لېپټاپ یا ټابلیټ له ځان سره وړم. یو نوټ بوک او قلم هم ضرور اخلم. د اوبو یوه بوتل همیشه له ځان سره لرم. که باران وي، یو چترۍ هم وړم. د پېسو بټوه او پېژندپاڼه هم راسره وي. اکثره وخت د لاسې ګرمې قهوې کپ هم اخلم. که اوږده ورځ وي، لږ څه خوراکي شیان هم د ځان سره اخلم